Nké pla ni béni ngui moule siri maro ndo gnékhé, ni déré ado fouto, kéfini salati, ηa kou gnigana sirin nthiri.